Ebijwaro byangye ndabyoza kandi mbyanike aha mushana

Abashaho tibaine ebikozeeso eby'okukozeesa omu magwariro kandi ekyo nikituma bataabaasa kumanya eki omuntu agwire oshange baamuha emibazi ezitarakiza eki arwaire.

Tushemereire kugamba mpora nawe, kandi yaayanga kuhurira tukareetamu ab'eby'oburinzi nk'aba pooriisi.

Abahingi bamwe nibabone emirimo omu bitongore ebi eba barimu

Ndakira kunywa obushera kandi ndye omunekye kandi ndye akatogo k'emondi hamwe n'ebihimba

Oraba oine kugamba n'omukundwa waawe ou orinawe omu maka mugambe aha kirikubateganiisa buri omwe agambe eshonga zeeye, mwaheza mureebe ekyokukora. Nainga bwe muhikiirire ab'ebyobuhabuzi babahabure mureebe ekyokukorera amaka gaanyu kugira ngu gagume gaterereire.

Amabanja g'esente nkye, garahwera abakazi kutandikaho bizine bizinesi omu kyanga eki kugira nigaagarimu amagoba makye kandi garabaasa kuba baragashashura juba.

Twashaaba nitweeta mutima orikwera ngu ayije, atuhe obusingye abe n'eitwe, atushagatire omu ry'ebi biiro obu ebintu bitari kugyenda gye.

Oreeyonja nk'omu kunaaba, kurengu waakoresa esaabuni waaza kunaaba kandi waayesiga kugira ngu otaanunkira abantu.

ebyobwegyese biihireho obutamanya omu byaro byaitu aha bantu kandi bitumire n'abantu baatandikaho eby'emikono hamwe n'ebindi bintu ebirabaasa kubareetera entaasya hamwe n'esente omu maka gaabo.

Abaishiki bashemereire kuza ahaishomero kuba ebiro ebi nooreeba omu ma ofiisi mahango harimu abaishiki, harimu n'abakazi nibo bantu b'amaani ebi biro, so biine kukora n'amaani kugira babone sente.

Abantu omu Uganda baine kweyongyera kukozesa obupiira kugira ngu beerinde beerinde okukwatwa akakooko omu bushambani hamwe nan'okwerinda kukozesa ebintu ebiracumita hamwe.

Ntakagiire omu kitanda, ndabanza naashaba

Emisiri y'abantu neesiisikara omu bwire bw'enjura.

Omu musiri gwangye nimpingamu emondi, obumwe mpingemu obucoori, obumwe mpingemu zaadoodo, obundi mpingemu spinachi, obundi mpingemu ebihimba harimu n'orutookye.

Abaana bato bashemereire kwegyesibwa aha bikwatiriine n'akakooko ka siriimu kugira babaase kwerinda batakakakwatwa

Omu wiikendi ndooza, ngume muka n'abaana, kandi haaba hariho munywani wangye oine obugyenyi, mbutaahe, reero nze n'omu bibiina.

Abagwire siriimu bashemereire kumira emibazi yaabo gye reero abatakarwaire bashemereire kwerinda bakaguma barekyebeza akakooko ka siriimu bakaguma n'omukundwa omwe

Abashaija nibakira kuteganiisa abaishiki omu mwanya ogu

Ebijuma ebirikuhingwa omu Uganda kandi ebiine n'ebiriisa bingi twine emiyembe, emicungwa, emiyembe hamwe n'aza wota meroni.

Obwegyese burayamba kushanga omwana atarasiiba ari kireereesi ha kyaro kandi obwegyese burayamba kubona abantu b'amaani mu biro by'omu maisho.

Ensi erikugyenda erahinduka, abahara tibaakisiiba omuka nibateeka abahara nabwo bashemereire kuza aha ishomero bakeega bakagira obwengye bakatunga emirimo bakabaasa kwebeesaho n'okubeesaho aba zaire baabo

Ninteekateeka abaishiki nabo bashemereire kuza aha ishomero omu kyanga kyaitu ahabwokuba nabo n'abantu nk'abandi kandi baine omugasho nk'ogw'abandi. Nibabaasa nabo kutunguura eihanga.

Abantu bamwe nibahurikiza reediyo, abandi babireeba omu makuru abandi babishoma omu mpapura z'amahuriire.

Turakibaha omu kubaakura, omu kubakoreraho emiriimu eraba ebaremereirire omu kabahurikiza kandi n'omu kubebebuzaho n'omu kuhurikiza ebi biratuganirira ebi baarabiremu.

Aha eizooba ry'enjuura ndaronda omunvuuri, ndonde ebisweeta ebyiine obutagasi namara nze kukora.

Omuntu naaruga omu kyaro aza omu tawuni koranda esente kugira abaase kuba aretunguura

Abantu barabona ebyondo, barabura oku baatambura barategwa enjura baababarikuza aha mirimo nainga barikuza omu misiri

Abeebembezi barabaasa kutunguura ebyobwegyese omu kyaro kyaitu baaba baratuhereza ebikwato byokutwara aha mashomero nk'ebitabo hamwe n'okwombeka amashomero maingi omu kyaro kugira buri omwe abaase kubona ishomero ryokwegyeramu.

Ah'eizooba ry'enjuura ninbyama.

Kukoresa amaani kugira ngu twagura esimu ezirikubaasa kuza aha intaneeti kandi kureebuka ngu atirisiti waafuna entansya kubona oku waagura data y'okutaho kubona ku akiseesinga intaneeti

Ni kikuru kwekyebeza akakooko ka siriimu ahabwokuba waaheeza kwekyebeza oreemanya amagara gaawe, waaheza kwemanya amagara gaawe waayeshanga ogwire omanye nk'oku oraayereeberere waashanga otagwire omanye nk'oku orayeekuume n'oku oraabeho gye otabwine akakooko ka siriimu

Omuntu yaabeihwa naahurira yaamarwa amaani kandi nikituma yaaguma ataresiga abandi bantu

Kumanya enyetwaza ey'abantu bareetwazamu, niwe okaba niyo waayetwazamu waaba ori nabo

Turakwataniisa omwazo obumwe turye hamwe tugyaguze hamwe

Kirabaasa kushomeesebwa omu mashomero aha mareediyo, aha matiivi, okukira munonga abantu abo abaraba batashomire, munonga ebitabo kwonka baine obwengye bw'enzaarwa, barabaasa kwejuniisibwa kuhabura ha mareediyo kandi hamwe n'aha matiivi nk'oku kishemereire, kandi n'omu byaro.

Ni kirungi kwoza emyenda yaitu obutoosha ahabwokuba nikituyamba kwetangira engwara z'omubiri hamwe n'okwetangira okunuuka kw'omubiri

Nitusiiba omu mucuucu nan'enjura omu byondo twatutoogize ebijwaro byaitu nitushanga twabiika obukooko oburikubaasa kutugwaza

Bashemereire kurya entura.

Ni kikuru munonga okunaaba omubiri burizooba ahabwokuba kiriiyaho oburofa kandi kiratamba obutagwara endwara ezirareetwa oburofa.

Okutema emiti omu Uganda kureesire enjura yaabura, haza enjura kwekubura, hazaho ekyanda, omushana guba omushana, n'omwegyemure gwija gutwara amaju g'abantu hamwe n'amatungo gaabo

korona ekagarura enyima za bizinesi z'abantu kuba abantu bakabura baakasitoma, babura entasya, baabura okubarakore aha bintu ebiri kushishikara byajunda.

Ndahinga eshwiga, ebitunda, aaa, emboga, mu kasiri akeehinguririize eeka yangye tucwe otuboga otwomuuka.

Naayehurira nka ou baaryamu orukwe, kandi ahwa amaani.

Ahabwokuba shukaari nyaingi eragwaza

Omwisiki yaajwara empare abantu baramuteekateekaho ngu ni maraaya

Ni kirungi kutangiriira abaana endwaara ahabw'okuba endwaara zirareta obworo kandi zirete n'oburema aha baana.

Abeebembezi b'amadiini, bayambireho abantu ab'emicwe mibi, kutereera bakagaruka omu mbeera zaabo, kandi, barayamba n'abantu ngu bagarukane abaraba bangaine kandi behanangirize abantu kusaasirana.

Nyine kubeegyeesa nkabashoboorora oku emicwe mibi etaboneire, nkabagarura omu muhanda oguboniire, nainga nkahababa omu b'obuteeka.

Nitubaasa kwe kwehara okunuuka kubi okurikuruga omu omu mubiri gw'abantu twaba nitunaaba nan'esaabuni hamwe n'amaizi amayonjo hamwe n'okwozya ebijwaro byaitu bwanyima twaheza kubijuura

Ebyokurya ebirimu ekiriisa kandi ebitaine ebishaju nibyo oshemereire kurya kuguma oine amagara marungi

Amaizi amayonjo turagaiha aha mugyera narishi aha mugano

Twaturahinga turariisa turakoresa efuka emihoro kandi hamwe n'eshuruuru hamwe n'ebihosho omu kuriisa naho turakoresa n'enkoni

Okunaaba kandi tukakozesa ami emi amajuta gaboneire ahabwokuba gamwe nigo garikureetera omuntu yaanuka

Esimu yangye ey'okubanza nkagitunga naamara ekibiina kya kashatu.

Omwishiki araza mu periyodizi abugwe paadizi

Enjuura kwerabura kumara obwiire, tutaha amaizi, tushukyeerera emisiri eraba etw'ehunguririize.

Omu kyanga kyaitu, turajaguja nohire turabaaga ente, tubaage embuzi, tuteme ebitooki ebiraba bikuzire kare tushemeregwe n'amaka gaitu.

Abantu abamwe omu kyanga kyangye tibiine okubarikutunga amakuru kandi kituma batabona obuhereza gye kurungi.

Amaizi amayonjo turagaiha aha mugyera omu kyaro kyaitu

Okurya ebijuma nkaza ovakedo okarya za doodo okarya eswiga okarya n'ebiribwa ebiraha amaani

Tibaratunga byokurya ahabwokuba baingi tibarakunda kukozeesa emikono yaabo, baraimuka baraza ha mabaara, baimuke baraza omu kakungu omu kugaaniira ebitakwatiraine, kituma baabura ebyokurya.

Amaizi amarungi turagaiha aha butaapu.

Birareetaho emirimo ahabwokuba bariija nk'omu byanga barikurondamu abaana abataine mirimo, abashaija, abakazi, barikuronda oturimo twa riija-riija tw'okuhinga haza kituyamba okubona akasente.

Abantu b'omu kyanga kyaitu nka nk'abahaingi nibaguza ebihingwa byabo byamara kwera batunga sente ezirikubayamba okubabaisaho

Ni kirungi kuhurikiza abarikutukira emyaka ahabwokuba bareebire kandi baramanya ebintu bingi.

Abazaire barabaasa kweta abaana baabo bagambe n'abo nainga bwe baine kuguma bararya n'abaana baabo kugira ngu bababuuze ebirabateganiisa abazaire baine kuguma baragyezaho kutwara abaana baabo aha mashomero baaheeza kubiisya aha mashomero, bakagamba nabo bakamanya ekirikubateganiisa aha ishomero aho barabaasa kuhikaana nabo.

Nintunga embuuzi, wakame na n'enkooko omuka.

Ndaakekereza, mbikwategye kugira ngu biimarise obwire mpaka ahi ndaabonere ebindi.

Korona ekatuma abaana baingi baakura, baayeyanga, kandi abaishiki abaingi baashwerwa, aboojo baataasya batakahikire, kandi abaingi baayehwa amatsiko munonga baamanya ngu barikuza kufa.